اوښان په صحرایي چاپېریال کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره ځانګړې او حیرانوونکې ستراتیژۍ لري. دا ستراتیژۍ هغوی ته دا وړتیا ورکوي چې د ګرمو، وچو او د کمو اوبو د شرایطو په صورت کې ځان ورسره عیار کړي. په ټوله کې، اوښ یو له هغو ژویو څخه دی چې طبیعت ورته د سختو شرایطو د زغملو ډېر ظرفیت ورکړی دی.